<noise> Bɓesdi brazil ɗum mari fijo ɓanna fijo rayo dejan dejanayru ɗon ɗon bannda ngo, ɗon ɗon gami samba ndembo ɗon paareti paareti ji ɗi ɓe gatta kannibal paareti.